Na sagohe jeveoh o sirava nemeveoho na nome ame arijeoho na va o mue ravajeje. Na mue vajaje mue vairomo tone o sirava nemeveoho na ma bureri o i sigune tariro romo hore totohijaje je o ovoho totohijajeje totohiromo gavajeje koho barejego na maburero sae atoromo sagohe nunire bamajeje. Sagoho nunire bamoromo gavajeje eni romo romojego amoho vaejeje. Na amo vaie rodoho na bogo ma hijajeje na hitae venire buejajeje hita veni bueromo gavajeje ravoromo girosijemego vaoromo ramae bairomo ro bamoromo jove vuoromo ro gagore otehoromo hitae nioi gemu bairomo ro bueromo gavaje rave e jego rama gagore ba arijajeje ba ariromo nahi horoho bairomo ram adore bamoromo nioge aegahajeje, aegahego arue hitae hesi vorohuro agi ro koho ravoromo. Koho ravoro, aho o behe giriho barejajeje. Girihego na ri oromo jovo voroe bamajeje, bamoromo sagoho nunoho hasaromo egoromo gavajeje ravoromo ajibehejego na rioromo ijohane gijomu hane o ehapurari hane muhuvoromo rueromo numoromo numo buejajeje veni bueromo gvajeje eni romomoromo rao io bamoromog bagusohoromo hehi jove aho o gemore gagovego na sagohoho husovajeje sagoho husovoromo ehi mobejajeje. Sue o riojeoho mabureri jovero hesi nunoho hasajaje hasaromo enjego evare oi hane ijohane evare dore husovajeje. Nome omie dehi dehi e oromo. Ose bajarue behoho ia ehije. Osoho ori ege jigo nome hijiomene rabe vajarue nome vaeromo nosi sagoho o bovi bise e sinore nemavue oho ehi avohorovarueje muebejarueje sagohe muebejarueje mueberomo gavarueje vaemaje ehi moberomo avohoanue jovo voroe bamomo hasa anue hitae venire bueromo ninirohoanu ijo hane je o hesi ijo hane diba gauna ijo hane ujohorueromo veni nuvaihoromo vae amajae nuvaiharueje jovero hasajarueje hita venire bueromo ninirohajeje ehuro ga i sagoho barejego na o aimo aimo nimoroharuehi ehi na o ehi nimorohoromo ajajovo I de io mue va i o mujehojeho vae majae nasi moberomo moberomo avohomo jovore va ajeje. Jovore vae oho set sine bajajeje sagohe nune hasaromo avohoromo egororomo romo romo jego sinomaho ijo hane i e bamonovajeje, i e bamomromo gavajeje romo romojego nasi ehi moberomo. Gavajeje va'o majae ba iramu ganue sagoho va o barejego ma bise harihe je i ramu rohu je vuehorovoanu dehi dehi mabure barejego isi gohu o a emo ame nimoroharue i ja o ehi nimoroho. Ehi vuehorovoromo je muoho bogo vae anue. Sagohe borome siravae borome nemaveoho je muoho bogo va anue ma osaremu hi anue osaremu hiromo ie garuemu iromo jovemu eguoromo ma osaremu niavo anue hesi behoho rabeni je nago a e jasi sagoho mabureri barejego je mue go va i o mu vitue voronuganoho va i e vuehoro bajavo irumo je saghoho ma avo avoho mobe anue moberomo moberomo ga anue majae va o bare i ramu evare jahi sine rabe jajehi vonoro o je i ramu va o bare i rohire sagohe va o bare i ramu je he anue jahi uho nimore jio i ramu nimore jio i ramu mue bovie bise e diehi vae ranoho ga anu jahi mue rabe vitue nuganoho vae anue vaeromo vaeromo romorome jio i ramu. Sagoho va o senoho mae jio i ramu rabe javaje sinoho ehi jio i ramu jahi de uhoho bogo bise oho nimoroho javo a e. Uvo anu nahi vuehoroho mae hojo. E ijo hanoho e oi sivaho mae hojo. Na va o ijono sirava tone nemeve oho o sagoho borome jeve oho na e ijo hanoho e o oho o e mu jehojeho vaeromo ro bamo i ramu nahi sagoho va o seno maho marejevo ajejo. Na ehi uvajeje na ehi uvoromo nahi sagoho avo ho mobe jajeje o sine tario jeve oho o siravae neme ve oho o tone nemeve na ehi avohajeje nahi sinoho mamo go bajevadoho siravae o tone nemevego va o sine sise jevojoni nu ane go jiojoni na negaje rabe mamo hu bajevade ehi jiojorohego ehuni ma avohajeje sagoho ma eto e avohajeje na hasajajeje egorajeje mobejajeje ga i va rabe sine jevade ehi jevego na aemo aemo o nimoroho i rodoho mue bovie bise e va i rodoho ae masije dehi uvego mue va i rodohuni nahi on mue jevego va i rodohuni ehuni, ovoro nemeve o horuro nemeve.

Mabehe mae jio iramu garore garore bovie bise e jahi hi irane mue va irane inome aho o behe ga anue mabehe mae jio iramu ave ame ave joho jahu diehi diehi amore hiromo i o mue e vaeromo mue vaeromo tonero sirava diehi diehi nemavego vae irane joho aveho na jovoromo e a heje e je ero ja o ehi hi iranego o ehi juvo iranego o ehi mue va iranego ehunivo nahi jogoroho ai ro bareje jahi sine nohi sine diehi mobe jaurehesi jogoroho ai ro ehi bareje vaive e jejamiromo hue mae uave majae gore ga e jo. E joho heromo hehi daje avoho moberovo irohe avoho gororovo irohego i o mu e vaje e mue jeho jehe va je e iromorove va je e ajaje va je e diehije diehije e va je e vi ehe vi ehe jeoho o hore ahe e o sirava tone nemo i rohohuni hu hesi dajoho avoho mobe novo a e ehuni ave joho nama ehi jove je heromo vuehorovo romo ehi hi iranoho. Hue mae.